आजकल सबमन के अपन अपन बैंक एकाउंट होथे। जो खुलवात समय बैंक हर पासबुक अउ क्रेडिट कार्ड देहेल। ओ क्रेडिट कार्ड से कोनो भी कही से भी। अपन बैंक एकाउंट स पैसा निकाल सकत हवे।